To <hesitation> tanighitakana yadna an ndzuka boko haram na kanana udzina maɗ hasha dzala, hasha dzal tudzina maɗ, ndawaya maɗa dzaldzal kana, agha ibrahima maɗa dzaldzal na nuche na gwayuka luwaya, luwa gwayutaya, udzina maɗ hasha chuɗana, naweya alaha gula gule udzina maɗa nahanye gula gula hanye, nahanye melayin gabaɗaya an huɗa ghga chuɗata chuɗal kana nanuweya gwayuka luwaya udzina ngane chuɗa tata boko haram ngane chuɓata ta to nuchkana na gwayuka luwaya, an jebujebagh kana angana unda sinsuna kadagh sunab daghu wo sunaɓ didaghuwo, sunanabuwo nagu dzanata nuchi na gwayuki, na udzina mau ngane, udzina lashid bewa, nudzina mawe rashin thuna mogi ya, hathuna mog kwata kwatawa to akaɓal ndzuko akabal mɓaɗa, anaghal tudzinha mushashana ataf galal, atafgalal nda tarbiya, tarbiya udzinha gayugaya kaɓal tudzina ta tarbiya udzinha nuche, udzinha lahan dan islamiya, lahan dan makaranta boko, lahan dan islamiya kana na lala han dan makaranta boko, inaha damog, in gwa mbaɗ kana da ngulma da ngulma mbaɗa.

Lala udzana, dan karantuwa mammadiya to da kor udzan nana na ɗughanbu fa andzuvna ɗughanbu, nana gwaɗna da ɗughambu, agha nane da ɗughana, ko masa ganangahin kana da kaɓa tudzin nda sagan'nga hin, sagan'nga hin na kanana nana amakara nana nabo amaga tana nana amaga tana vana, amaga tana vana, dakor udzan, anhuɗa ghga uszanga gula udzanga mele da kor ndu sagan'nga hinna akan chewa na na na athava tana awagive akaɓa tana awagiv, dakor sang dakram sagn'nga hin, najebe jeb luwa na kaɓave kabava udzina mau to nabun kasa damogu dzina mau, un, un nda illimi, ama vita ha illmiyufa to dagwayuk udzinha da gwayuk udzinha, udzinha da dagwayuk han sosai, had hahan dasun gwaɗa melhu ma, ha ne mogukun mayinyi gahan dakoro to ama udzinha fanl dan makaranta, fanl dan karatu, maga a hyahyiɗa udzina makaranta ngana jeb han dan karantuwa a adini. Hyihiɗa han an karatuwa boko jeb han dan karantuwa adini to maya maya sasa udzanye maga maga, vanvulal assignment an makaranta damog assisment an makaranta maya, maya maga maga arviɗe, maga mag lalbluvdzan da sallah magariba, lablu dzan dan sallah isha, to maga maga arviɗe udzan da chuhur mahga damag assignment da dzara takardahine maga karatuwe, agha nana, nana topic nana topic ke maganyi maganyil an makarantafa to dagunyi udzan takardine damog karatu, to udzinha tuɓala ndarviɗe udzinha tuɓala, karfe ghwanga arviɗe udzinha tuɓala karfe ghwanga puɗ hasha udzinha tuɓala to nana na ha tarbiya kwata kwatau, amawa kaɓa tudzina mau, namau mihahina amawa kaba uɗzina mawa mahga, amawa kaɓa tudzinha mawa mahga, ama maga tarbiya mudzina mawa mahga, domin ha tarbiya udzan'ngu, tarbiya udzanma avla mama masaman tar.